<hesitation> biokhulia khwenji raa mubiokhulia biokhunyala khulia oba nende tsingufu nomba tsingufu khukasi khandi obe nende tsingufu kata ango khulw bulanu bwe litala esahino abasianiberwe shibalitsanga shiokhulia shinga keenye khane na biokhulia bienyekhone ta esahino tsifsa tsiliho tsifwa kama lisutsa abandu sibalitsanga muno ta inderema ino sibalitsaa ta lisebebe barelashe sibaliitsa ta balitsakhu tsa ilaia tsilia ne tsifwa tsia maana khumundu yesi yesi umenyanya sichira tsifwa tsino tsiteshirwe matsireremwa ambeere onyolanga tsili tsifwa tsindahi lakini esahino abandu bakatira tsa khunyokho bakaarira tsa khunyama baakarira tsa khunyeni lakini kenye bhanga baliekhu khandi omurere baliekho emiroo baliekho tsisaka baliskho libakoi abandu baliekho emiroo baliekho vitamins mmubiri shibiliko tawe ebiokhulia buene hibio nibalia nibalia nebabirandolela balaba nende tsingufu tsie ekasi okhukhola mmukunda elwanyi halafu biokhulia biene hibio baalia omasebabe ebindu kama inderema ebindu kama liboko lisutsa Khandi omala oba ne tsinguru tsie munzu. nomba tsingufu tsiokhurungu fungu la kumi khumama. lakini khulw khuba smbakholanga tawe, balala bauwa tsingufu lulanga bisee onyola bahtsire khukula misala mukemestry nonyahola barwirira mulsilajini sibalitsanga biokhulia shinga kaanyekhane tawe.